די זאך וואס ס'מאכט א חילוק אין די- אין ברויט איז די מעל וואס מ'נוצט, ס'איז דא האול וויהט, ס'איז דא ספעלט, ס'איז דא <hesitation> א- אלע מינע אזויפיל וויפיל מעל ס'איז דא אזויפיל ברויטן איז אויך דא, און נאכדעם זענען דא <hesitation> ברויט וואס איז געמאכט אזוי ווי אוי- אויף- וואס מ'לייגט ארויף די טאפפינג אנדערע זאכן.